אִלַא תִקְטַע לִיָא אינטרנט אוּל חַאגַ'ה קַנדִירְהַ הִיָא קַנְמְשִי הַקּוֹנֶקְסיוֹ מִן הַרוֹויטֶר קַנְטְפִיה וְקַנְשַעְלוּ מִן ג'דִיד אִלַא מְחַדְמֶש קַנְשּוּף וַאש הַקַאבְלָאת מְזְיָאנִין וּמַה פִיהוֹםְש מוּשְכִיל, וְאִלַא מַאזַל קַנְסְתַעְמֵל הַתֶלֶפוֹן בַאש נַעְיַט לְשַׁרִיקַת אינטרנט נְסוּלוֹהֲם וַאש קַיין שִי עֻטְבּ פַלמְנְטַקַה לוּ פַלַכְט דְיַאלִי מְרָאת קִיְקוּן ג'יר מוּשְכִיל בְּסִيط לָאקִין חַסְס אצְצַבּר וְחַ'דְמַה בַּלְמַנְטֶק בַאש נְרַגְ'ע הַקּוֹנֶקְסיוֹ.